Misy fiantraikany betsaka mihitsy ny sakafo eo amin'ny fahasalamana. <hesitation> Izaho moa efa nanantona dokotera momba an'izay dia efa natorony ny fomba fisakafoanana ahako an fa <hesitation> mila misakafo mifandanja tsara izany isanandro. <hesitation> Isaky ny sakafo na maraina na atoandro na hariva dia mila mifandanja tsara foana ny zavatra hohanina sy <hesitation> mba ezahana ho natoraly foana izany ny sakafo an amin'izay mahatsara fahasalamàna ilay izy.